හතු පැකට් එකක් අරගෙන <hesitation> හතු ටික එළියට අරන් හොඳට හෝදලා <hesitation> පිරිසිදු කරගෙන <hesitation> හතු තීරු වලට ඉරා ගන්නවා. හතු තීරු වලට ඉරාගෙන <hesitation> ඒකට <hesitation> ලුණු <hesitation> ගම්මිරිස් <hesitation> මිරිස් කුඩු <hesitation> දාල <hesitation> පාන් පිටි ස්වල්පයක් දාලා <hesitation> ඒකට බිත්තරේකුත් කඩලා දාලා <hesitation> ඒක හොඳින් තවරගෙන <hesitation> ඒ හතු අරගෙන <hesitation> බැඳගන්න. ඊටපස්සේ <hesitation> ලූණු <hesitation> අමු මිරිස් තක්කාලි <hesitation> හොඳින් හෝදලා කපාගෙන <hesitation> තෙලට දාලා <hesitation> සෝස් <hesitation> ස්වල්පයක් දාල <hesitation> ඩෙවල් එකක් විදියට හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් <hesitation> හතු <hesitation> බැඳුම විතරක් <hesitation> ඒ විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්.